e ham yunin yana jere ya imbe roma jina ha imbe roma jina chedem yobu gosare lebe jola ta daga ujinehre temerre idi yobu ujinehre temerre joy raja yungi teri nukkura man lebo uru gosare man